Kalo orang dulu tuh masak pake kayu bakar, pake dandang, kalo pake dandang masaknye wangi, nah kalo orang dulu sekarang kan pake gosokan listrik, kalo orang dulu kite ngegosok pake areng, gosok <hesitation> baru digosok deh tuh. nah kalo dulu kite pake lampu pelite, pake minyak tanah tuh, terangnye pake pelite tuh kalo sekarang listrik makenye, nah kalo handphone sekarang enak tuh kite nonton tiktok, youtube, facebook, kite buat nih suruh telpon sodare encang encing kite telpon bisa <hesitation> ngabarin kabar gimane gimane kabar nih bisa, ama tetangge tuh kite suka dengerin radio tuh kite dengerin orang berita, berita kematian suka dengerin, suka kite <hesitation> dangdutan hiburan kite tuh, ngape lagi tipi tuh enak banget, berita berita ada tuh semua di tipi, berita luar negeri begini begini, didaerah sono begini, banjir begini, kebakaran, ada semuanye di tipi tuh jadi kite semuanye tau kalo kite nonton tipi semuanye.